Jwa'n mas maz' ndyena jwa'n nak chole jwa'n yi'n ta ndoxkuaxa ncho yek ngida jwa'n jwa'na mas ndyena jwa'n ncha men re za ncha zi le mena, za ncha zi fiest chan xa nak chan ndoba re polan ndobxa yo'do polad ndobxa re jwa'na jwa'n nlixa nchamen mbay ley nche ndox kuaxey kon lud arroz jwa'n nakisana re jwa'na ncho yekney li jwa'na mas ndyox kuay kon yi'na yi'n chilita re jwa'na ncho yek ney ya'xa re jwa'na jwa'n mas naxe ndye ndox kuaxa ze re ncha le men re orbixa re or jwa'naza jwa'n mas jwa'naxa ndyena jwa'n. <noise>